To myani gon ɗaŋ a fi ngər won ɗaŋ mə man mə yeli kab a rayuwan yan citu yan nə iri məni gya gi ba mə yir shiŋ to amma a rayuwa duk mgər won ɗaŋ kya yeli a fi ngə məni yan cini ngər won ɗaŋ kə taɓa kə yeli ɗaŋ a fi mən me kyau sabo tə ci ngəi myani gya kakanen ɗaŋ tə tlə yaŋ shi ngən tə vərəm tarihi ngənsə masu kyau ɗaŋ tə fi a rayuwa wasəŋ kə mən yalt to a vər ngən labares ɗaŋ tə vərmi ngən mə yeli tə fim ngən man a yeləm mən yan a ca myani ko in mya wum tarihi kə ndwatsə caa poləm ngai tə fim məni ba ngər won ɗan ma ɗya ma kon ɗaŋ ba ma tuna shi nga yiŋ yan ngən a caa myani ngən mya wum tarihi wasəŋ kawai yaŋ shi cini gya gon ɗaŋ kawai caa poləm ngai ɓashi yan ngən gər won ɗaŋ mə yisəŋ.